No vanastõ oll' piim kõik üts. Oll'gi õnnõ harilik piim. A noq om kitsõpiim ja lehmäpiim ja lambapiim ja hobõsõpiim ja. Ja sis om tuu sääne niguq ilma rasvaldaq piim ja. Ja sis om sääne keskmädse rasvaga piim ja ja kavvasaisva piim, midä om imemuudu pastöriseerit.